Do të preferoja të vishja xhinse sepse janë të larmishme dhe të përshtatshme për shumë raste. Xhinset mund të kombinohen me bluzat ose këmishat, dhe ofrojnë një mbrojtje të caktuar në ditët më të freskëta, duke i bërë të përshtatshëm për një pamje të rastësishme.